صبر چھُ مقصد حٲصِل کرنس منٛز اکھ اَہَم عنصر تِکیازِ یہِ چھُ تۄہہِ پابند روزنس تہٕ مثبت رویہ برقرار تھاونس منٛز مدد کران، یوٚتام زِ چیلنجَن یا سست ترقی ہُنٛد مُقابلہٕ کرنہٕ پتہٕ تہِ۔ صبر ہیٚکہِ تۄہہِ بہتر فٲصلہٕ کرنس منٛز تہِ مدد کٔرِتھ، ہمدردی پٲدٕ کرنس تہٕ زیادٕ لچکدار بننَس منٛز تہِ مدد کٔرِتھ: